Jita bolo hukka sa utu on, sahe munaftheta jita man, lhoi jure makohan jamukon oni habandu jita mando. Tadimbi hanananda warasawutu, nunafthiro man dimbata nunun jita man hukka tasawutu.